لف مبروك يا الغالي! والله فرحت لك من قلبي. إن شاء الله تكون حياتك مع شريكة عمرك مليانة بالحب والسعادة. الله يوفقكم ويسعدكم ويعطيكم كل اللي تتمناه. إذا في شي أقدر أساعدك فيه أو احتجت شي، أنا موجود. تهانيّ الحارة لك ولعروستك!